إذا بنيت مستعمرة علي المريخ أكيد باخد معاي علم بيئة أول حاجة ، لأنه يحتاح لدراسات التغيرات المناخية هناك، وبعده باخد معندس كهرباء عشان يسويلي أنظمة الإضاءه والكهرباء ووالتوصيلات وباخد لي مزارع عشان نزرع لنا طماطم وخيار ويوفر لنا طعام ، وباخذ لي رائد فظاء عشان يكون عندة خبرة في التعامل مع الظروف الفظائية وهيك ، وآخر شخص <noise> باحذ طبيب نفسي يدعم لنا المعنويات في ها المكان الجديد ، وكل واحد يكون له دور رئيسي يعني في النجاح.